Pos esta tamién me la sé delos decumentalis dela teli… L'animal mas velós en tierra es el guepardu. El páxaru más ligeru es l'alcón peregrinu. I nel augua me figuru que los galfinis sean los más ligerus. I a revés, los más lentus i despaciosus sonin el perezosu, o el caracul. El caracul es que tapocu no puei dil más ligeru peru es que el perezosu lo ves enos decumentalis... i deviamus mentá-lu perránganu o perritracu.